<hesitation> Teknika ahafahana rameva miaigny aminà tany desert zao ai <hesitation> alôhak'izy le andeha akagny ai <hesitation> tonga de <hesitation> hôman-drano <hesitation> betsaka be de <noise> <hesitation> satria efa misy fitahirizagna rano aminà vatagna ananjy akao ai de voatahiry akao zaigny le rano de igny aminjay hoentigny miaigna am'le tany desert ankagny de maharitra elabe de lasa ela velogno ankagny izy.